इति अमि रप् मुसिचौ पतत्पम्, त रप् मुसिचतु ओकमिअ रप् मुसिच् नोतुन्के बुहुत् फेमसुसे। एजोन् असे कुसुम् कोइलस्, कुसुम् कोइलस् अगन् असे दिस्को बिहुन् न नसिब पेय लगे, उन्जनि बेय लगे, त के कोलु दोबि बेय बल इस के ओलिरिब। एजो बोल् रप् मुसिच्, एतो मन्ने कुसुम् कोइलस् बुहुत् अगते ऐसेसेले, त ही गन्तो मन्ने बुहुत् भल् लगे, अरो जने कुल्दिपुलि असे, कुल्दिपुलि नाम् है, एतो नोतुन् मन्ने युथोर्, नोतुन् जुन्तो प्रसन्न है। त अम्ल पवेरि, ही मन्ने किकोइ, एय मन्ने इन्स्पिरतिओनल्, त गन् कित होल्। मुर् बुकुर् फुल् कोहि परे, रिन्ग रिन्ग रिन्ग अबेगेरे, बुजने बुजने बुजने, तुम वोर्मे पन्दि रखे, हिउ जिअ मुर् मुर् हबोन् होन्, बब तुमेर् पत प्रति प्रति बोन्।